we gí ndi húl ma ñób uwu yaanta a bgo ma, wee gí nafan wi ma raasuwar, raasuwar we wiin giriŧa. Uuriŧi bgo ma, uriŧi yeegi wo undúba tu, untoboto liiti ma wee gí rasuwar.